Raha ny fahafantarako azy an, ny trondro moa izany tsy misy hoe tsisy feo ry zareo dia tsy, tsy hoe mifampiresaka fa misy trondro anakiray ohatra mitarika an, dia manaraka an’iny daholo ny <hesitation> ny trondro hafa rehefa <hesitation> rehefa mihetsiketsika ry zareo. Raha ohatra moa izany ka trondro eny an-dranomasina sy eny an-dranomamy izany fa ny trondro any anaty bocal moa mazava ho azy tsy, tsy dia hoe misy antony hifandraisan’izareo loatra raha tsy hoe rehefa hiteraka.